والله أول شي راح أكون حذرة وأخفي هويتي تماما يعني أستخدم مهاراتي في التخفي عشان ما حد يشك فيني راح أجدر أراقب تصرفاته عن كثب أنه أجمع أكبر جدر من المعلومات اللي تهمني يعني نقاط ضعفهم تحركاتهم بعدين أجدر أستغل الفرصة وأبلغ السلطات بكل التفاصيل.